Me- n-ahe taba asutik onom i bɔɔ sa marayɛ mi usohom na keleni na sar ke mi kijeh bou ashi ka. kpaya ajeh mi agwara kele eyɔɔ tuk mi na su she na niki teh urai su dar ni ke kɔɔtɔɔ unomi dɛh imɛ shi hehe a mikeni naka baba ikimi ni bani zhara nomi bɔɔ sa marimi imɛ beki shi zhara unomi bɔɔ sa marami shi go sgimi abin shele nareniyɔɔ shi goshe abin sai hweŋ shi nanimi unikeyi sa baba tokimi abin unomanu mɛ bera aŋwemi sa tuka abi sa haa uchaa mi sa tuka abi sa haa iyami sa tuka abi sa haa ebemi anjike narenkeni adɔɔk sa chak adɔɔpk sa chaa mi shi yishi bɔɔ na bana ba tara ashiki ubiŋleya na hwewa abu nike bana hweu kejerajer ajere eŋeh dɔɔku ni keyi sa abayom mi shi bera ni jeŋ imɛ jehɛ nike ubisu leya oleke sa goh ban. Ami she hwɛu abi she taih abi sa renibɔɔ mimɛ shi berin ba na nike agohɛ aban bike ma sa tuki mi ami nasare bɔɔ ka tuku nike gmi anayotai gwarake le hare nomanu abom a sohɛ hasu nomobɔɔ sa marabɔɔ ba ke dike nanah ata su nomibɔɔ mi na su she nojah teh nomideh na bana hɛ memi na sutike mi nomibɔɔ sa marami abom ka zhere unomanu notekpebɔɔ abom ka ko jeh notechum anahɛ bɔɔ sa jinijin kana dehɛ anike kana gashe chibi kafa aneh abom ka jeh dor ire onyoi beka dor ire onyoi atuka abi na abin na reniyɔɔ abɔɔ shina rikihɛ unomanu ubinɛhɛsa tuk uyom beka akpe birth day yeh nɛh amek sai ba shi gai kpe amek sai ba shi gai kpe amek sai ba shigai kpe mɛ nahɛtaba kpe mi na su she unomi dɛh shi kpe mi shine kpaya wa hɛn ba shine kpaya watar kuma ko yan shi le na bana hweu she tuk onomi dɛh unomi shina beri.